Ja na xunda espeju cha nth'a nda ya me chikua xin nch'i tsituxra kao'a nisu xi nch'i a th'ua k'uan o nisu n'en a sigun nth'ia nisu n'en ya me rugunda tsexin nithi xru xro ya me'a tsjeni ke xren nch'i sa'a nixin sink'e xren nch'i ya me na nena thea ni na ba ithakon ni xruxinga'a xraka'a te na ye na iturunga chunda ni espejo ye mixi kexren nch'i xen ka ni o kon ni.